Nikafuma kathinyi kwaka ghenda kenyi. Kana nikafuma kathini nikamfinga kindo nifurie nimfire sana ilolera michetho na Tv. Mchetho niufurie mnu ni mpira, nikolia handu mpira wachethwa nichikaa muda mwecha. Baada ya shughuli takwa toshe, nikae nichololea mpira nichirorea mpira. Na nikaghneda kenyi nikifirorera mpira na michetho ingi ila sana sana niifurie mpira. Nikaa na vana vyakwambo wafurie michezo ingi ya Tv hekina kina hekina <noise> mfiriore mpira na hiki ndokindo hangu yakwa hicho ndo findo fingi niifurie sana mpira.